أراقب شلون كان الناس يعيشون وقتها، وأسجل الملاحظات، يمكن أتعلم شي عن أجدادنا، وأشوف شلون الأشياء اللي عنا اليوم تغيرت جذريًا.